E fahafantarako e fanamainambolo zany da izy zany natao hampalamalama e volo, da akaso- pitsay aminazy moa zany e volo da roroty, rehefa roroty e volo aminazy da malama agny, de izy io koa zany tsy vitan'e mampalamalama e volo evao fa mamono e bibibiby ame volon'e viavy ,ohatra hoe gn'hao zay maty gn'ao raha tratrin'igny raha igny, iza zany e fahafantarako e brushing na fanamainambolo.